Name quitɨ ndava naan modo iin idea in cuhva tcan mee aan tindoia mihi ñi coo mihin juun ujun indi indi cuayu indi na cachi un ndihi guee guaha vehe ia nuun guaha namee jun gugume guee ia guaha rendirme